Koa fa za raiky fôgna tavela ambôny tany aketo kô fa tsisy ôlo hafa ankôhatranza ai de profiter ko, lavie-na le za raiky aketo magnano rah jiaby tiako atô za, hômagna raha jiaby tiako ohagniny de mandehandeha fôgna de <hesitation> zay de kô fa hempaka amzegny za de mivavaka mbô ho alainjagnahary hiala aketo koa, de zay.